Kula abalogoli, kudaka muchere, kutondokania shia bebuli betu bakueguzia chigila ndi omuchela ndi abandu batakaa mudamanu babu kulaa muchele babikama bitungulu binyinji ne tzinyanya na amaguta amanyinji kwegusia kudaka kudekala omucheri gugwi obikure shafuria obakeko kumashiga wakaamzizia mmula kukwo bulahi obeko kefurai obeka kumashiga wakaega kumashiga oteko amatzi kulongoka no omuchele ko genya odake halafu obaki amatzi yako gabili amatzi gakabili osamo amaguta amadi sa amaguta amanyinji dabe shia amaguta amanyinji na amadamanu wagaeka amaguta amadi mmatzi gala ni gala gabiila bulahi moiguze machere guguso bulahi moobikama waka bikamo kwanza mofunishi wakafunisha muchele gugwa gula ndiyo moekemo mulo burahi agendako ojiako choba kidogo noellako tza amumba kwanza oshira tza kushiiza halaru muchele gukwo oenzange shia gushi omatzi kazigila kuba omandi oleki mmulo kuba omudi otabu mulo omwinji kushiza obwangu dabe olake tza omushe kuzizaa galagala galaabwagazia zagalaa gala gala, mbaka oenze kabisa onyole amatzi yako kakufamu matzi gala gakafamu mobake tza obukula amanda obukule liusili baro obeke obeke oiguru mukifuria motaku amanda halafu hasi mmashiya otatamu zingu zindi dabe, oleke tza zingu amanda gatii gamu gala ndio muchele igwo guushi tza bulahi. Omuchare hikwo gwakoshi omuule gofunaa magula gufunaa momanya tza omuchele gwakashia gutakaa dabe halafu.